Ma ka wa kahiko 'olelo ia na kepania he mahele ku'ikena o roman empire, ko lakou 'olelo he kauoha ia e papa ai e like me na kanaka lakina, 'a'ole wau maopopo ka mea ko'iko'i loa e pili ana kepania no laila 'oe ia wale.